Izaho, ià, impiry eky zen̈y? <laughs> In-dimy eo dônko an̈atiny fanjava araiky e, ia, mety eo amin'ny folo arivo eo amin'izay lan̈iko amin'izay amin'ny resaka fitateram-bahoaka zen̈y.